Mbwai pa te i yà ka̱ nyap ntəm ikangkang ka̱t te, nchang ìgwak ûnəm ka̱t. Ipipir na ta̱ pa̱ mbwai pa te iya̱m va u nəm ka awo ɓu, te mbwai yà ka̱ nyap iya̱m va̱ a ɓu ka̱she ìgwak ɓu ka̱t iya̱m va̱ a ɓu ka̱she iriri ɓu ka̱t. Ka̱kul pa̱ iya̱m va̱ mbwai i ɓa ko te, mbwai i ɓa ka̱ oga nɗaktak pa̱ ɗongɗong. Mbwai pa te ɓiɓyen, ɓu nəm iya̱m nəm ko va i ka̱mshi ɓu. Ǹnyi te, mbwai pa te i yà ka̱ nyap nra ìgwak a ɓu ka̱t, ka̱kul pa̱ onəm oma yà ova n nyi oza̱ nyi oza̱ onəm ga mbwai oma yà ka̱ mbwai pa̱ makmak. Oma yà ki iya̱m iga pambin nna ta̱ pa̱ iya̱m iga awo te inan na oza̱ na kang mbwai ma oza̱ yà ko yà kpa. Kap ka̱ nna te, oza̱ yà ka̱ nra ìgwak ka̱t. Ka̱kul oro i ɓa nra nda te, i ya nra nda pa te, I mor i ɓa ôza̱ ka̱t ka̱kul nrəng nnap pa̱ ɗongɗong. Idur mi ka̱ ta̱ te ize a ya na chit yà, nro te mí ɓa ka̱ nnap nlà a ɓu pa̱ idur ɓu ka̱ ta̱ pa te mwote oyi a wur ka̱ ɓu chit ka̱t te iya̱m ro ya idur ɓu, mwote unəm a ɓa chər ki idur ɓu ka̱t te iya̱m inga ro a a ya i ya̱m va̱ mmaɓu ka̱ nnak ìgwak ko. Iya̱m va̱ pa̱ kap ka̱ pambin u na ìgwak ko i ji inan ji te, nna ta sat inan ɓu. Ka̱kul pa̱ idur pa te i yar nnap nnəm ɓu i le ki izər inan. A yà pa̱ mmaɓu unəm inan ka̱t te ndur pa te i yar nrəng nnap ɓu i le ko ki izər inan. Ka̱kul pa̱ oro yà ka̱ ndur te, a nak oza̱ rup ki ishi oza̱ i nəm iya̱m va̱ onəm ɗom ìgwak oza̱. I ya oza̱ oro te ka̱kul idur te a ɗak oza̱ ka̱t, ɓu dap atam ko oza̱ te ka̱ nung iriri ɓu. Unəm unoro va̱ yi idur ka̱t Kang a ya pa̱ ka̱ nlà nnap kang nnənap na nnandən ma mí fe ka̱t. Mí ka̱m mí nəm inok ko ka̱t te a ɓyen ka̱t a màl pa̱ iza̱ nggo mí nəm pa̱ kap te, i va i fa i ɓyen te ma nəm inok ka̱ nna, ka̱kul pa̱ idur te oro ka̱ mmwo ka̱ səsa̱l ka̱t oro ka̱ nnəm iya̱m inoro va̱ ìgwak oza̱ ɗom oza̱ oro te ige mwo azhom kang i ya idur ko. Ɓu ya unəm wa ki idur ta̱ ǹnyi te, i mwa nɗom onəm ka̱ nzhi wò ka̱t. Uwa yà ki iya̱mkang mí dər ki iwu na chwat, mí kpan iro pi izəng pa̱ mwote ma pa ônəm ka̱ nzhizhi pa̱ mwote a ri ka̱t. I ya onəm yəl o va ka̱ nkú ikú i va̱ pa̱ ka̱ ya pa̱ mma nəm mfani ka̱ idur ta ka̱ sa̱l va màl te ka̱ ka̱mshi ôza̱ kang nra iriri oza̱ te ka̱ wuwang. Ama ma nəm inok ko ka̱ səsa̱l ka̱t te nak te idur ta yà ka̱ nka̱mshi ka̱t. Idur pa te a ɓa̱ng ka̱t a yà pa̱ mma nəm inok ko ka̱ səsa̱l A ya pa̱ inan na idur unəm te wa i na asa̱l va̱ a ɓu ko pa̱ mí nəm inok ko va̱ i rup ka aɗiɗin na a ɓa ka̱ ngga mpyal. Ɓu a ya ka̱ ndur te inan a na ɓu, màl pu nyi, u rəng pa̱ iza̱ inan na iya̱m ta̱ a mi pa̱ nnəm ko yà. T e ɓu ɓəp ka̱ tak inan yà iya̱m va̱ inan ɗom ɓu pu unəm te ɓu nəm ki idur ta, mma na mmaɓu na ka̱ nkukuwa ka̱t. Mma na pa̱ uka̱mshi onəm oro ko kpa, kang wa ngok ka̱t ka̱kul pa̱ idur pa te i kukur, idur i təm mbyet ka̱t. Iza̱ ranggo ka̱ pambin pa̱ kpata̱kat te i kukur, ama nra ìgwak te a ya pa̱ na u yà ku uponzhinan te ɓu ya ka̱ nra ìgwak i kur ka̱t. Nlà inan là pa̱ nva̱ pa̱ da̱p mmaɓu ko te a ɓyen ji nva̱ ji pa̱ mmaɓu ki makmak ku yà ku uponzhinan ka̱t. Ayà pa̱ i noro va̱ mmaɓu ko pa̱ ɗa̱p ku ya ku uponzhinan te a ɓyen ji nnoro va̱ ji i makmak mmaɓu ko ku ya ku uponzhinan ka̱t. Ka̱kul pa̱ nyà ku uponzhinan ka̱t te a ɓyen ka̱t. Nyà ki idur i yà ka̱ nna iriri iga mbyet byet a ɓu ka̱t, nyà ku uponzhinan na te, nna idur ɓu iga ruhu. Idur iga ruhu na ɓyen ji idur iga pambin Idur ga pambin te ka̱ nlà chit pa̱ a ɓa̱ng ka̱t a yà pa̱ unəm nəm inok ka̱ sa̱l a noro va màl. Ǹnyi te, oro nak shi ka̱ mmwo idur iga pambin ya a jinwop uponzhinan, ka̱kul pa̱ oro te a nak uponzhinan ka̱ sinsəm. Unəm i fa ige ra nyimnyal i gba̱l unəm uwan wò pa̱ na o wur iyiya̱m na ya idur te, apir idur va̱ ka̱ sa̱l a ta te mí ya ka̱ sa̱l va̱ wanta te a ɓyen ka̱t. Ka̱kul pa̱ idur a ta te idur va i rup ka aɗin aponzhinan ka̱t. Uponzhinan a là pa̱ nəm pa̱ ka̱t ka̱kul nva̱ ta te n là pa̱ ntəm ikangkang ka̱ nra ìgwak ku uwan ɓu te a ɓyen ji nya idur iga apambin ji. Ka̱kul pa̱ nya idur iga apambin kang a ya pa̱ u ya ku uponzhi nan ka̱t te I yà ka̱ mɓa ka̱ nra igwak a ɓu ka̱t i yà ka̱ mɓa ka̱ ntəm ikangkang a ɓu ka̱t. Ɓu yà ka̱ nrəng nnap ka̱she ìgwak ɗak a ya pa̱ u nəm iya̱m inga ûnəm ro ko kuma ka̱t te u yar iyiya̱m ka ayi ɓu yà nya uzi i yà ka̱ mɓa te ichugwak i ya ka̱ la̱p ɓu. Mwote unəm ta̱ nyi iya̱m va̱ nyi n nəm ɗaɓo. Te ɓu ya ka̱ nya nra ìgwak ka̱t. Kapkap iya̱m va̱ mmaɓu ko ka̱ iva̱ uponzhinan a na ɓu ka̱ nya ɓu ku rəng pa̱ mak ka̱t te, təm ka̱ nna, nna ɓyen ji. Te n ya ntəm ka ayər aponzhi nan a ɓyen ji nya idur ga apambin ta̱ ji.